sekarang kalau caro mendapat kan tiduk yang cukup tu kalo di praktek in tu susah, apo lagi sayo ni, susah tiduk kan tapi tergantung kito nyo masing masing, misal kan kayak jam sembilan tu udah tarok lah hp dah usah lah main hp kan, terus tiduk, mungkin itu biso dapatkan jam tiduk yang cukup, tapi kalau udah lewat lewat jam tiduk gek jam sembilan lewat jam duo belas lewat tu kayak nyo bakal susah untuk tiduk, jadi jam tiduk nyo tu dak do cukup, jadi mau dapatin jam tiduk tu kek jam sembilan stop main hp stop begawe, kayak aktivitas aktivitas tu kayak yang lain yang dak penting tu tinggalin biak biso dapatkan jam tiduk yang cukup